Jue yë martillo dun amaxa'an am nyënëm jue yë tyum ko'o najk ti'i dum jue kuwopëwayn tamës yë pux adyu yë mëxë adyumbë je'e nak yajtumbyëyë martillo ko'o najk mëxë dun kuwopëwayn ko'o mënaj ji'im tyun tëjk adyun nëkë yaj tumbyë martillo ko'o clavo ma dun na yëjkuwobëwayn y je'e dun tyum yë martillo.